Na pincar u rosa më vjen ment un album të njëi musicisti çë mua më përqen shumë çë i thon Nick Drake, Pink Moon, hënxa rosa, e pran tradizionalmenti ë lidhur me grat qi kullur, però chiaramenti ë uno stereotipu ormai.